Demak, velosipedning asosiy qismlari bu - ramka. Velosipeddagi strukturalar odatda metal yoki kompazit materiallardan ishlab chiqariladi. Ramka velosipedning barcha qismlarini ushlab turishga xizmat qiladi. Va g'ildiraklar - har bir velosipeddagi ikki g'ildirak odatda disk va sirtga ega. G'ildiraklar turli o'lchamlarda va uslublarda bo'ladi. Bundan keyin, tormozlar - velosipedni to'xtatish yoki tezligini kamaytirish uchun ishlatiladi. Tormozlar - disk, rim yoki poydevor tormozlar shaklida bo'lishi mumkin va ko'targich, ya'ni o'rindiq - velosipedda o'tirish uchun mo'ljallangan qism va boshqaruv tizimi. Bunga stolda - stul quvurlari va boshqaruv mexanizmlari ham kiradi. Bu qismlar velosipedni yo'naltirishga yordam beradi.